Ɗun kaa yo suee daam. So min tan gooto woni kaa e telefoŋ an mi waɗan ɗun suyee. Wondude e telefoŋ an walla suyee lido ɗum duu neɗɗo ana juwaɗum saatuuje so kañum tan e telefon muuɗum. Ɗii sueeŋaaji ni woni ɗi hakkillan waddi jooni banngal muuɗun.